مصر دی رسوئی بہت ہی رنگین اتے وکھری اے۔ اس دیاں کھانیاں وچ دالاں، چپاتی اتے رائس دا خاص طور تے ورتوں ہوندی نیں۔ <hesitation> مصری لوگ دن دے سک کھانے وچ مشہور ڈشاں جیویں کہ کوشری، فول مدامس اتے فلافل <hesitation> نوں کھانا پسند کردے نیں۔ اس دے نال نال مصر وچ کھادی جاندی کچھ مشہور کھانیاں نیں۔ مصر دا مشہور سنیک فلافل ہے۔ <hesitation> مصری چاول کھادے جاندے ہوئے، ملوخیا جیویں ڈشاں اتے ہور ذائقے دا خاص مل ہوندا اے۔ اتے نال نال مصری مصالحے ساری دنیا وچ وی مشہور نیں۔